أنا الصراحة ممتاز في السبحة لكن <hesitation> أحب أني أقظي وقت في الماء بعيدا عن -عن الرياضة السباحة كرياضة أنا أحب أقضي وقت في الماء <hesitation> تعلمت السباحة من وأنا صغير وحسيت إني <hesitation> ألاجي الإسترخاء والتركيز لما أكون في الماء. <hesitation> كنت دايما أتحدي نفسي إني أسبح مسافات أطول وأحب أتعلم تقنيات جديدة في السباحة أيضا السباحة تعتبر تمرين ممتاز للجسم ، تساعدني علي الحفاظ علي لياقتي. أحس أن الوقت اللي أقظيه يساعد في تحسين مزاجي وعقليتي وإحساسي بالراحة.